Pi pigghiari appunti nta na manera utili s’avi a accuminciari cuncintrannusi supra l’argumenti principali, usannu abbriviazioni e paroli chiavi. Poi, doppu ’n jornu, s’hannu a leggiri arreri l’appunti suttalineannu li parti chiù mpurtanti e cunfruntannuli cu chiddi di li culleghi.